Itumiamianar esabuni akipany usaafi anawi kama tokona humiari iyong esabuni akilatar akwaan. ngiboro. akilatar nfguorui alafu amaan akipany usafi anawi akisuhar ngidekesinei ama niur ngakinyir kolere itaan nipenyemina akilat ngiboro lu awi anakeng. ngitunga kama ngulu enyunete ngidekesinei lukaalak. ngiderekisenei ngulu potu kunut iyone egaram lokaalan ayakar losibitar akigiel ngidawae. Kama tokona arulat ngiboro ipanyi esabuni ngiboro ngulu tosegeta numin echapi. Kotere itumia iyong ngiboro ngulu akinyaeniany ngide kesinei alaf nabo alowae alokulatara humaini iyong esabuni kilataria akon kwaan kilatarea ngakinyir niuy niaronon esabuni nabo itumiara anakilat nguorui. Kotere lanyuni iyong nguonii nietingata echap niwesekini iyong kilata angakip kotere mam ngakipi nitesegete eworii taraujuk eworu paka ilatari iyong esabuni taraunea eworu. Eyei esabuni lo akitoe. eyei esabuni lo angakip. esabuni lo angakipi itumianario akilasia ngiboro. esabuni lo akitoe itumiario echoo agari dae. akulatar apikpik ka akulatar ngibere luche dae tosegete